Kay, t'sëdiuty jawi'in sarten muk yojkëp, manytë bi'i on kuyokëp, ko'o bi'i on iuk anbëk manytë t'sëdiuty kusëdënyëb pues manytë bi'i kan dun padakëp, manytë kap yoyëp ko'o mixëp kyënëp manytë myaj manajnëp jën këxpë.